قيچي دوه تیغې لري چې یو پر بل تیریږي. کله چې لاسي فشار ورکړل شي، تیغې یو بل ته نژدې کېږي. دا حرکت شیان پرې کوي یا پرې کړي. قيچي د کاغذ، ټوکر، یا نورو موادو د پرې کولو لپاره استعمالیږي. د کار کولو لپاره ساده خو ډېر اغېزمنه وسیله ده.